Pos no sé... no lo tengu mu craru... es un güen dismán éticu... Porque, por exempru, en vestigaerus méicus puein sel mu aparentis pa vel si un tratamientu es potenti en verdá... I n'essi ambienti, el su gastu es éticu si la pressona adolecía da el su consentimientu llanu i no se-le quita de terapia ralidosa.. Peru... siempri ai un peru... ena plática méica, creu que dal un placebu en sin izíílu es una engañina i quiciás que l'adolecíu no tomi las decisionis mejoris pala su salú i la su vida... Amus, comu la omopatía delas narizis... Assinque yo te izía que pendi... pendi del ambienti, dela trasparencia i de que no se le haga dañu al adolecíu.